Alekileky rô mandeha bus satria o <laughs> amin'igny zegny frais agnahy mbô hely fôgno miala mbô afaka mikajikajy vôla kokoà za fô za koa mandeha tômôbila agnahy magnokana mônko rô <hesitation> gazoaly amin'igny oatrino raha miconsomme be e de za te hikajikajy vôla alekileky za mandeha bus.